Araka ny hevitrako zany hoe ze ologno amle toerana izy no manjaka amle fagnanana satria izy mikarakara izy i, izy mikolokolo izy i fa tsy olo lavitra be akagny ndraiky ande hanjakanjaka ake, zany baoka tsy hifanarahana anjareo avakeo lasa miady.